I speaking koloquoi to you and ley reason why I love speaking it becor I find it easy to speak.